Inka'aj inwa'lej b'ix inkuxta in ätan inten yanäjij yaab' ixch'upaal tan in- inkäxtik y inten inten tan inkäxtik la'ayti'oo' ma' uk'atoo' mixb'a'al ma' ya ma' ma'lo' yan utukul, men ma' uk'atoo' mixb'a'al ti ten ma'an inna', ma'an intat y la'ayti' tuya'laj likoo' ma'an mixb'a'al ti ten <hesitation> ka' b'ineen ti ulu'umil belize te'lo' tan inman ti meyaj ka' junp'eel k'in taleen ka' bineen ti k'unaj te'lo' tinkäxtaj juntuul ixch'upaal, la'ayti' uk'aten inte inten xan, ink'atij ti'ij ka' tuya'lajten tinwa'laj ti'ij. Inkaj inwa'lik a tat wa utz'ik uma'lo'il ti ten ti insutintech ka' tinwa'laj tutat la'ayti' utat tuya'lajten ma' ka' tuya'laj ti'ij intech tawa'laj ti'ij u- utal asutintej ch a' xi'paal jaj tuya'laj ti'ij, tutat <hesitation> ka' la'ayti' tuya'lajten ma' inka'aj intz'aj in ma'lo'il ti tech men inka'aj intuklej wa in wa tin tz'ik <noise> etel junp'il junp'eel mesil aka'aj ti ta' ti a' tz'o'kol ub'e- ab'el ete la'ayti' wa men a' la'ayti' uk'atij b'aylo', b'aylo' yan amentej, ma'lo' tinwa'laj ti'ij wa intech ak'atij b'aylo' b'aylo' inka'aj inmentej inten ka' ka' junp'eel k'in tinjok'ol ti k'unaj ka' jok'il la'ayti' tuya'lajten. suku'un, suku'un taleen wa'ye' y taleen tu'ux yan la'ayti' a nojoch winik y tuya'lajen ma'lo' inka'aj intz'aj in uma'lo'il ti a' tal asutintej inpaal, a' ka' taleen tin ka taleen <hesitation> etel ulaak' makoo' ti la'ayti'oo' ti uyb'uyu' b'a'ax uka'aj wa'lejten a nojoch winik ka' tutz'ajb'iten a' uma'lo'il ti insutintej in- in ixch'upaal la'ayti' inwätan b'aje'laj, ka' ka' kak'ochij tinsutintaj junp'eel jaab' etel uchumukil ulaak', ka' etel uchumukil ulaak' men tinsutintaj ka' tintuklaj intz'o'kol inb'el etel la'ayti' ka' tintz'o'kol unb'el a' tinmentaj a', ka' tinmentaj ki' oolil ti k'unaj y inten tinwu'yaj jach Jach ki' ki' oolil ka' tintz'o'kaj inb'el etel inwätan, kikuxtal jach ma'lo' b'aje'laj yanäjoo' to'on kän pa- paalaloo' kän paalaloo' yanäjoo' to'on b'aje'laj nukuchoo' yan u yan u ichamoo', yan u yitanoo' b'aylo' kinkuxtal b'aylo' uchij ka' tintz'o'kaj u- inb'el etel inwätan.